تُسی مختلف قسم دے کھانے بناؤن والے تیل نوں استعمال کر سکدے او۔ ہِتھّوں مختلف تیلّاں دی لسٹ تے انہاں دے ورتوں دیاں مثالاں دِتّے گے نیں، جیویں سرسوں دا تیل، اولِو آئل۔ ایہ تیل پنجابی ویَنجن وچ بہت مشہور نیں، مَکّی دی روٹی اتے سرسوں دا ساگ بناؤن لئی ورتے جاندے نیں، پراٹھے تے تَوّے تے وی، تِلاں دا تیل وی۔